मए ओपेरामे जान चाहत हओं । काहेकि मोके ओपेरामे का होत हए अभए तक पता ना हए । तभि मए एक दाओं ओपेरामे जाएके देखन चाहत हओं कि हुना होत का हए और हुनाको अनुभव लेन चाहत हओं ।